E toa a mataa rakaha, na rake rakaha non e toa. Beara moroko keve na baitono sue nana, evehe a peha taba vaha keve na <hesitation> a 'smart' a <hesitation> evehe na paku rah paku nana bona bera kiu rakaha, a kiu va iei beara goroho nana. Taem goroho teara vaha eara na, re pita pita pita pita pita <hesitation> a toa repaa gungune vaha teama nubunubu na vagunnegune nana repaa tagune eara repaa pita. Pita vakavara teama raava arapa goroho vahabana, orepaa vagunegune vahobona. Evehe te toa vaha bebeaka vahate rakahaa, bebeaka batana ean na avuhu bata nom e toa be goroho batana. Be baka pete, beaka nana beno bera tae rakaha. Evehe E toa mataa na vagunegun vahabana tea nubunubu, merau e toa re nao me nao nao nao nao oi vavura teama voora. E sina riori e toa re, meepa vagurugara habana, ama baiko teori he havaha maa meori noma noma noma noma vahaa, repa nao meori pa nao. Meori pa noma vaha nao nao nao nao nao e subuava he sue "ahiki eam toro noma vahaa." Meori pa noma vahaa nao nao nao nao e toa he noma habana. Toa nao habanaa mepaa sue venei "ea eon toro noma e toa mataa eon toro goe tea asun e toa, e toa mataa, e toa na vagunegune tea ma nubunubu, tauravi na goroho nana repa vagunegune habana tea ma nubunubu eam toro nao koa e toa a mataa rakaha." Meori pa nao, meori nao nao nao nao nao nao, e toa he nao bata me sumeke pa asuun bini toa. Me toa pa sue "eh ean he nao nao bata, ean na nao bata nao nom raasu ean na sa nao bata nom tea aan." Meori pa aan, e toa he aan aan aan aan aan aan vakavara mepaa sue venei "eh na pete vee n aan pete na sa iron haa nom." Mepa nao meori nao nao nao nao nao nao, meori pa aan aan aan, vakavara meo toa pa sue venei "eh eara toro nao pete". Meori pa nao, nao e toa aan raasu batana me aan, me aan me aan me aan me aan, aan batana bona raasue sumeke he noma "eh ean haveveo tean?" E toa hee sue "ahaiki vee nam na aan raasu bata koa nom", ahaiki eam na vapeo koa nom, ean toro tavus vaha koa nao. Bara e toa he nao, mepa su venei "ahaiki ean toro noma". Meori pa noma vaha, noma vakavara meo tea pa sue venei "Na sa bebeaka vahata ha nom, ean komana to bebeka vahata nom bata nom." Me e toa pa sumeke pa sue bene toa "toa ean na aan aan rakaha ean toro voos vaha inu ean re no paku kiu." E toa he sue "ahiki na toro tei na rake nom tea aan." Me pa sue venei 'ahiki ean toro nao." Meori pa nao, nao vakavara vai, e sumeke he sue venei "ahaiki pan toro nao." E toa he sue venei "ahiki ean toro aan, aan aan aan raasu. Me sumeke pa sue venei "ahiki toa ean toro voos." Me toa pa voos vaha, e toa he voos vaha mepaa no goroho vahaa. Goroho mepaa vagunegeinei vaha teama nubunubu. E sumeke he mararae vaha meepa nao.